Барои ман мусиқии панк рамзи эътироз, озодагӣ ва шиддат аст. Ин жанр бо садоҳои тез, гитараҳои барқӣ ва овозҳои баланд фарқ мекунад. Мусиқии панк гӯё ки садои эътироз ба низомҳои ҳоким ва қоидаҳои кӯҳна мебошад. Вақте ки панк шунида мешавад, ҳиссиёти ҷасорат, рӯшодбинӣ ва хоҳиши тағйир додани ҷаҳон пайдо мешавад.